Ouriri, oimwe, ombaro, ondatu, oine, ondano, ohamboumwe, ohambombari. Ohambondatu, omuvyu, omurongo, omurongo naimwe, omurongo nambari, omurongo nandatu, omurongo naine, omurongo nandano, omurongo nahambouwe, omurongo nahambombari, omurongo nahambondatu, omurongo namuvyu, omirongo vivari, omirongo vivari naimwe, omirongo vivari nambari, omirongo vivari nandatu, omirongo vivari naine, omirongo vivari nandano, omirongo vivari nahamboumwe, omirongo vivari nahambondatu, omirongo vivari namuvyu, omirongo vitatu. Omirongo vitatu naimwe, omirongo vitatu nambari, omirongo vitatu nandatu, omirongo vitatu naine, omirongo vitatu nandano, omirongo vitatu nandano, omirongo vitatu nahamboumwe, omirongo vitatu nahambombari, omirongo vitatu nahambondatu, omirongo vitatu namuvyu, omirongo vine. Omirongo vine naimwe, omirongo vine nambari, omirongo vine nandatu, omirongo vine naine, omirongo vine nandano.